الشهرة تساعد في الوصول إلى الموارد والفرص التي قد لا تكون متاحة للآخرين وهي أيضاً تمنح الشخص منصة لنشر أفكاره وتأثيره على المجتمع، كما تتيح له بناء شبكة واسعة من العلاقات، لكن عيوب الشهرة تتضمن فقدان الخصوصة حيث يصبح الشخص تحت المراقبة الدائمة، كذلك يمكن أن تؤدي إلى الضغط النفسي والتوقعات العالية من الجمهور والتعامل مع الانتقادات المستمرة قد يكون صعباً أيضاً.